شوف واحد الانسان هدا رائد فضاء صاب نجم في السماء يلمع بشكل غريب يعني يكلينيوطي خطرة زرق خطرة حمر خطرة صفر ادى السفينة تاع وراح وقرب وقرب وقرب اييه ومبعد صاب كوكب كازينو ياو كزكب فيخ الشطيح والرديح والفضائين يشطحو بكل اشكال والالوان ومبعد لتمة حتى بهاد الطريقة البشرية دارت يعني اول اتصال ب ب- بالفضاء وصبنا انو كنا خايفين فقط وخو ان الفضائين يحبو غير يشطحو ويلعبو هدا ماكان